जे युवा भी हों तेनुक भी सुविधा जानो की जरूरी असों। मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला, लेकिन आपने आगे की बात कहने के लिए एक दिन का समय बिताया, तभी तो मुझे अपने विचार और विचार सुनने को मिले।